أفظل أروح أتعشى في وسط الطبيعة الخلابة لأن التخييم يعطيك إحساس بالراحة والهدوء، تقدر تستمتع بجمال الطبيعة تسمع صوت الرياح والأشجار وتقدر تشوف النجوم بوظوح. بعدين ها التجربة تخليك تتواصل مع نفسك، وتنسى هموم الحياة اليومية. أما الفندق الفاخر صح مريح لكن أحيانا تحس إنك بعيد عن الطبيعة. لذلك أختر قظاء ليلة تحت السماء لأن له ذكريات خاصة ولحظات جميلة.